Karazane hazo lalako zao baobaba, palissandre, bois de rose da ino koa ankoatran'izay hazone frapay gn' io avao koa afaky hagnamboaragny trano, hazo falafa, igny e fagnamboaragny trano aminay agny iny e tena izy da hazo fanaovagny rapaky io.